Misy karazana lamba sasany a impermeable de misy sy impermeable de ny antogny a le nagnamboarana azy avy tamy vaoloagny sy misy efa tegna impermeable de misy sy impermeable de imper- impermeable igny izy am'zegny izy hiarovany amy raha mba sy azon'ny rano de tsy impermeable igny ndraiky izy mandeha ho azy arakaraka ny fotoagna ampesana ananzy.